Nŋa fonkoo, nŋa saba le loŋ, boŋ kasilooroo wo loŋ, suuwaŋ i ka jii kandi fenkoolu ke, walla ka ruyoo, dindiŋolu la la ruyoo tabi a la. Iyoo. kaleera doo bi jee, i ka suuwaŋ soosoolu tabi wo le la. iyoo, kaleera baalu bi jee minnu ye a loŋ a ka kinoo le tabi wo la